Mijery horonantsary mampalahelo no tiako kokoa satria iny mampihetsi-po kokoa, ohatran'ny hoe miampaka kokoa aty anatiko ilay izy. Fa io arakarak'ilay olona miara-mijery amiko koa anefa. Tsy hoe ny olona rehetra no afaka hijery anahy hitomany akory.